Ko'zlarni rangi har xil bo'ladi. Misol uchun, besh-olti xil: yashil, jigar rang, ko'k, qora, sarg'ishroq, yoki kul rangroq yoki och jigar rang.